Ana woodi non kaddule tekkuɗe e koyfuɗe, ndenno ko hawrindintee so waɗee ɗum koo tan watta ɗum. So tedda walla hoyfa. So a ƴeewii moƴƴinirteeɗi jon kaa rimo en, teddooji ana hen, koyfooji ana hen. <hesitation> Kaddule kaa ɗum nii non.